Moo la baluo. a nafaa mu miŋ ti bankoo kaŋ, niŋ i baluuta, i ye ke moo ti miŋ ye a loŋ ko, a ye ke, a ye ke ku, kututee diŋo ti. A ye makatibayiraŋ, <hesitation> a ye ke makatibayi diŋo ti. A ka dookuo ke, miŋ ye a loŋ ko, dookuo miŋ ye a loŋ ko saama, a si moolu nafaa, a se a faŋ nafaa, a ye a la dinbaayaalu nafaa. Wo lemu baluo nafaa ti.